जूस एभी पियाज या लोसिन बी होन टू टेटुक टीन से चार म्हिन लग भी चोलेन। तो तेतोक इचे थंडे मुंज पोडने रख्ने जेइके बिल्कुल सुखो होलो। लास्निक तो थंडे मुंज चेयी जेइके बहुत ठंडा होला।